Okpoki monwane de ivomdioma kom? Ijama mamo ijama kom? Ugen okwovudo enuibregena abo abeva ugenokwovudo okpoki monwane de ivomdioma ukwrugen okwovu do okpoki onwane de ivomdioma etamnu ukpayn nanu okpoki monwane de ivomdioma wo owey nu wo abomugidiya okpoki abowo nu iviwo ikar okunu oginese kpey udanyan okpoki mamomo owey odaikwon okpoki ndo onuohoyo manyo wondioma kikar midian mu inwiwo utomokunu edukomamu okpoki momenendo otatulewey banu utul okpoki ndo momene do mudiuyonu akpe okimu mudia yo ndi ohonu okpoki omo ndo unwane udi ina ohonu okpoki omo ukuru nuane tam uba ohonanu obir nu evamemyayako mitule ki okunu evadukoka omonyo miitaiwolmamu unyan unyanuokpoki ndo okuro mu votamu edida unwane tamu edida utomu okunu okpoki omo okuno mutamon enatuwo unwane tamon enatuwo okuro avo de arar nisom mano okuromu mo de irar nu mukie eweyvivi unwanemene utomu okunu okpoki omo ukpanybobonu oyimamu okpoki oyinu inum aboka okwo womdioma noyimamu evakie ederi onuininaminakpenu udermuikpom Inyam ikpoki nuuvuonvaina kpey udayideyn nu ikpom ikpon adu ikpom nu udenyo okuva rerewolamke omo ewvi ebedenwo urere eweyvi ebedenwo utamu utye eweyvi ekwo inwadi oho ikpokiyo abo ohohoya woka mumonmanu ivomdiomaovuka omo ikpokiyo abo ivomdiomovuka aomo utomokum okpokiyo onwamenemina iyoyonu okpoki ohoraken me abome kperienimanu enatu gegesi gegesi okpokiyo oyinenonnu isono do medo migamomamu okpokiyo nu oyinuvrunwuro inumnujin nuronmuro minwi aswey ominowey nu iyinu onuonyanewey oso ohonu ohonu ohom onuonyame weyoso abonuwo, oho nu onuonyameutyso abonu wo ekrevekrevo ivomwom modioma ubi aswey nomu eniedumerere memekotu ubiaswey utomokunu oyo nu oyin ushime oyonu oyinu uklekemme ubi aswey nu eniedunerereye okper neni okrasen mamu ohonu onuoyanewei oso emaviyo abonunwo ndo ohovrohovro ivonwomodiomakpey ndo ka oyion onanyaranneyosoyo omonuwo ndo oduvayor inwikio inwikio kpen abo mamu ohonu oyi osinorieneni nu oyi jizos abonunwo ndo odu ndo odu ufainyo ohovrohovru ivomdiomu kpen nuabo ndo oho nu emavioso jizas abonunwo ndo odu vaiyo inunkio inwakio kpenu abo makrese okpoki omo nunwo nu oyi onanyama weyoso abonunwo nu oyi onanyama wey oso abonunwo ndo ivonwo modiona enatu oyo ubonu me mivomon inwekwena.